<hesitation> Karazagna kafe le fantako zao, kafe <noise> ekspresô, kapotsino ô, <noise> kafe moka ah, kafe tsisy siramamy eh, kafe au lait, kafe tsotra, tsatso-kafe. <noise>